Sé ámì ntéyé sé ámì ñkásé ñám dá ñkédé étòkájén nè áñnám míén. Ákéséde ékámì ámámá ìkìdéb ájòb ké ñyiòñ ñyióñ ùsúñ, ánálili ntémé mién áwò bén ùkwàk gwàd kà íw’ñ ñtònñtòn ká kébén ájoɓ àdé, ámi nnárínrí gwád ñkánká ñkégwó, mkpòòn iféné àjób àmásíkpòòn ñfòm ñyá béné ñsód ñkèbènè ájógó íbá bák ùkuák àdé. ámáluó ámì mɓèd ányé k’ìdém nnòd. nnòd ntérédé ñyóñ ñká nkégwó ùfók. Abá ùruà ényíéhè ésé kòdóóó ùrùa àdé ñcɦímúzó. ásé nnóñ àwò ká ùrùá ádé káké déb ìgwá, émálìlígwó élíélɨ sóí ìgwá àɗé, émà ékwòi ígwá ádé ímá ébén èké túk, étik émà élìéli keñ énám garri édiá ánùñ álád ítùñ áyám. Mkpó àdé ásénám amì nnítié mmá teyé mmé mkpó sé amì ñkesènám ìdáhà ndè étòkájén ésíd áném míén, sádé mkpó ámɨ ñkeñámá ìdàhá ñdé e’tokasen àdé ànyé kémì ñsùk nnàm ké mdèn àmì. mièn ìnam, sàdé mmánam. kpedé ñkínámà mkpódé àkpasìñkàk àdáhámì àmunám. Áyénám mmá kéré mmé mkpó sé ámì nkésè nnàm ìdáhá iní àdè ànyé ándád mién échid mfen ámi